हाँ, आईरलेंड को इतिहास भी गणों संघर्ष भरो रहो। पहले एक अकेलो सेल्टिक <hesitation> जनजाती बन्यों। फिर बारहवी शताब्दी में इंग्लेंड को कब्जों आई गएओ। कई साल तक आईरीश लोग अंग्रेज शासन से आजादी को लिये वो आईरलेंड के लिए <hesitation> की लड़ाई में लड़ता रहा। उन्नीस सौ इक्कीस में आयरलैंड ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। फिर उके बाद आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा बन गयो। उन्नीस सौ पचास में पूरी तरह से गणराज्य बन गयो।